די זיפ איז פיל מיט קליינע לעכער וואס לאזט נאר אדורך קלענערע מאטריאל און די גרויסע דיקע שטיקלעך בלייבן פון אויבן, אזוי קען מען אפטיילן דינערע פון דיקערע שטיקלעך.